Ty fandrahoako raha manintsiny io zane amy micro-ondes io, le atsofoky prizy i, le pihiko bouton micro-ondes iny, i misokaky varavaranie le ampidiriko amizay raha manintsiny e mandrampy ty hafa-mandiny hafanany zane raho, nafa avy eo zane mafana reke le zay raho vo afaky mangalaky aze